Nungdaagang kan wiishina yo ɓan wiishina <noise> voo kwin, nungdaagang kan wiishina yo ɓan wiishina voo kwinn Jaajuu. Wiishi jaajuu vo kwin, wiishina voro ka ɓolloo daɓanung zambuk. <noise> Ɓo ta ka daɓanung zambuk, yele mare Jaajuu kanin galee nin neele keele, nywaa lumu ni yillii Jaajuu ni yi ni loole daa ka dabanung kaɓon she, ni loole wuri ɓo ma shulii, kween voro kan wiili shi Jaajuu, daba wishi Jaajuun daa uli biyele mi ɓo, kwen voro kaŋ iŋ wiili Jaajuu da lawe biyele kan lawe. Wii kimi maa minje yooŋ Jaajwiiɓo wii mijen Gashar, Gashar daa kaa eren Gashar daakaa ɓoŋ Jaajuu, moŋ wiishina ɗinaan shi gashar kan dikung ɓa yu shi kinee ɓaa dib- dib, kween yadda kati Jajuu kuma na nyet, mwaa tee jena naa ɗe la yili ka ywuwaa ti lee ɓang, na nyet. shooka maa ni loole taɓwee ni benin nywaanin nuŋ, ni beni nuŋ kumi nywaanin nywaani ti shuu mare lul. Kween voro kan wiili shi jajuu, daba wiinaɓo, wina voo kwin.